Raha misy vahiny mitsidika an'ahy amin'ny herinandro an, dia za moa izany tsy afaka tsy hiteny an'azy hoe inona no tokony akanjo hoentiny fa tokony hoe akanjo mendrika fotsiny izany dia efa mety fa tsy m <hesitation> ts- tsy manavaka olona amin'ny akanjo izany fa mandray olona foana izany na akanjo inona no hoentiny raha tsy hoe misy misy fotoana vonjena angaha, dia arakarak'ilay fotoana atao no miankina amin'izay no akanjo hoentina amin'ilay izy.